Sí, ain bichus comu l'estrella de mar o las salamándrigas alos que les puéin golvel a salil partis del su cuerpu. Quasique polo seguru que tienin esta albeliá pa sobrevivil a luchis, remendal dañus i assina segural que puein meneal-si, i si pué sel, reproucil-si.